Tena zava-dehibe ny fananana namana iasn-karazany satria an, voalohany indrindra aloha manampy anao hai- hanana saina mivelatra. Misy tontolo maro samihafa ao an, dia mahay mipetraka kokoa amin'ny toeran'ny hafa ianao amin'izay fotoana izay sy mahay mandray kiana. Misy olona manko tsy mifanerasera afa-tsy ny amin'ny mitovy fisainana aminy, dia lasa tery be ny sainy, tsy manaiky hevitra vaovao, tsy manaiky fomba fisainana vaovao, dia tsy mety izay.